Kir tala, kir hasha, kir hkna, kir ufaɗa, kir hutafa, kir amkuwa, kir alfanga, kir tghasa, kir tambaya, kir ghwanga.